عالم يكون خالي من الفقر خير من عالم اللي يكون خالي من التلوث, تعيا تعيا لازم نقضيو على الفقر, تلوث نلقاوله حل, التلوث ماراهش يعدب ناس كيما راه يعدبهم الفقر سما عالم لي يكون خالي من الفقر خير